أنا تعجبنى لعبة الكلمات المتقاطعة، أنا من هواة الكلمات المتقاطعة، الكروس وورد سواء إنها باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية، تشغل مخك، تخلى عقلك دايماً منتبه وذهنك حاضر، يوم تلعبها بتزيد عندك مفردات ومعلومات، مختلفة هاى اللعبة، بتعجبنى كل اللعب اللى تشغل المخ اصلاً.